टोपी के अगर बात करहिया तो सबसे पहिले आथे। गोल टोपी जो अंपायर मन पहिन्थे जो ओमन ला धूप से बचाथे। एक सीधा टोपी आथे जो कोई भी ठंड से बचे बर पहन्थे। एक टोपी आथे जेकर चोंच लमबा होथे। जेके लोग मन धूप से बचे अउ। एक तरीका से फैशनो बर काम आथे।